Msy karazagny maro kiraro. Voalohany maloha: savaty atao an-tragno ndraiky atao an-tanagna. Ave tennis indesigna mandeha mianatra na magnano sport isankarazany. Ave misy ny mocassin indesigna mandeha mivavaka na mamonjy fety.